هأفضل أشتغل بوظيفة أحبها براتب منخفض، لأن الشغف في العمل بيخليني استمتع باليوم، وما أحس بالملل، الراتب العالي ما يساوى الراحة النفسية اللي تجيبها الوظيفة اللي بحبها، لما تكون سعيد في شغلك الأمور كلها تصير أسهل وأفضل بطريقة واجد مريحة وحلوة مرة.